Loko mifamatotra amin'ny resaka angovo ny loko mena. Ka rehefa mahita azy io ah-ako an, dia ny zavatra ao anatin'ny saiko mandrakariva dia tsy filaminana, korontana sy <hesitation> fisavoritahana